... Nú sópa nù k'âraxü k'a rí 'ä̀tk'ojmé ngé má... ná mbèzheje nú k'âraxü ngí ná jó'o yábi dyä̀jtjü, rá mójm'é rá má tä̀jk'ü k'a 'ó'o k'a juā̂jmā gó kjâ'a, yá ró... má k'a ngǔm'ü rá mâ'a, rá má jä̌t'ä, rá 'ä̌t'ä rá má ná jó'o. Eh, b'ǚ' má rí jânxa kjâ'a ó s'íbi o máji 'à rí jäsp'ü nú páreje k'a rá juī̌b'i má yá gó, má yá gó b'ájnü nú ndéje, ndés'e k'o yá ró tjō̌tja, rá juā̂jnu ndéxe rá... rá k'îp'i yó k'âraxu, ndés'e k'o yá ró má kjǘjnü, ná pjǔnga ná k'a ts'íjk'e k'a dyá rá kjǘjnü ná pǔnk'ü. Rá pjǚjnü rá t'ódya ró... kjâ'a ó kjǘjnü, ndés'e k'o yá í b'ǘ' nú páreje k'a... k'a ó ngásela, ngék'a k'a yá rá jích'kjo má yá rá tjântja ts'íjk'e kjâ'a k'a ndéje, rá xích'i k'a páreje k'a yá í kí'o 'ṑ'ō dyági k'a ó xǚm'ü, yá í k'a ndénxi k'a rá ngék'o rá kjíjmi rá jés'é rá b'ájn'e k'a ts'íjk'e, rá b'ájne yá rá s'ó'm'e yá rá kjíjmi, yá ra s'ǘjk'ü, rá jǚt'ü xë́dyi k'a rá s'íp'i ngék'a nú sopa nú k'âraxü k'a rí sígomjé à jñíñi

A... rí kjágo ma yá rá 'òb'ü 'i'i rá, irá pö̀tpüji pā́jnāga rí je má ndèmpa yá rá jé'kja rí jé mà ya rá 'òbü ngè rá juë̀ch'ë nù sibi, rá a veces rí 'òr pojo Síño Jêns'e k'a dyák'o sjéche k'e dya rá mími nù páa dyák'a. Ík'a, k'a b'ǘb'ü ná jo'o yo í familia k'o ínchí í'i jme chjé, k'o 'í'í ñicho má ñe k'o mǘzünk'o ñeje ndéxe yo tée, rá sípje Siño Jêns'e. Pòkü Palesito k'a íjésgi ró míjme nù páa dya, í ñe k'a ya rí, rí recibido o ñā́k'o rrá zǒ'o k'o rá 'äjä í nä̀b'ä. Rá 'òrü pòjo yá rá 'òbü, í'i á... o pjǘn chē'e nde sík'o yá rá 'òbü, jé rá k'akk'o má ya rá 'òbüb'a má ya go jiásü ga k'atk'o, rá 'òrü pòjo porque ró jiásü ná jo'o ngèk'o rí jàgok'o

Kjâ'a o tjë̌jë à jñíñi, este..., jä̌'ä mí míxi ná pǔnk'ü 'ó, 'o sà'a k'o tö̌m'a, má sà'a k'o të́'ë, b'ǘ má të́'ë kjǚjm'ü o má s'ês'o ná'a, 'ó, 'ó ngéxi mbé'e xíbatji í k'o nú m'é'e ndzàk'a kjâ'a e néj yó pjíño kjuá'a tö̌m'a pjíño k'o kjâ'abü ná k'a xíji zǚrü k'a ná... mí ná nǚnxu mângü 'ó tjǘ'm'ü k'a sô'o rá zǚrü yó të́'ë́ k'a yá... yá k'ǚgü, sô'o rí 'éñe xôndza e pa yó tǐ'i pa k'a ní tjǘ'm'ü k'a tjǘndzi o xôndza k'a kja të́jë b'ǒd'ü k'a 'ó sà'a k'o tízhi k'o rí síbi, k'o rí ndǘntü síbi. Eh, ndé kjâ'a o kíjñi k'o né'e k'a ñä̌'ä k'o xíji kíjñi të́jë, ñéjo pitaya k'o pédye k'a dyä̌'ä, má kísi ó lúlu, a veces kítsi yó tǐ'i k'o pjö̌rü k'a të́jë ó ngéjyo b'ë̌zo k'o pa tújn'i sà'a má 'éj dyébe, este..., ndé p'ês'e o kjô'o p'ês'e ngârk'o, p'ês'e nguáns'u ó tö̌m'a kjó'o gó ná pǔnk'ü yó tjú'ugö, yó kjó'o k'o të́'ë kjèxichje e k'e tjö́mëch'i e k'e k'édyi, eh... ná pǔnk'ü tjúnk'o k'ok'o të́'ë néjyo ndä̂jnä k'o té'e má 'ë́jë dyébe porque ná kjâ'a nú të́jë ngék'o yá mbésgyo jók'o k'o ndés'i yó të́'ë k'o rí síjmé, juájtü má ndǚnk'o kjâ'a o p'ês'e k'o mí ná só'o, pero má rí ts'ǘs'u yá rá mêndzhe rá, gá dyä̀tji í kjë́'ë ín ngójyo k'e yó lugarji ts'á të́jë k'o yó ndä̂jnä 'ú kjâ'a. Ngék'o kjâ'a k'a të́'ë k'o yó të́'ë kja të́jë, a veces má rí dyä̀'ä ó jmíño k'o ndéndzhôt'ü k'a të́jë, má gí sígi dyó'o ndé rá pízhi yó jmíño para que dyà rá ndǚjk'ü, má gí pá'a k'a të́jë nestágo rí ñä̀'nä o mó'n'e, o espada o të̌s'i k'a rí, rí cupágö nú, pa rí péch'go pjí'i ñângo rí ts'ö̌gü, ngék'o jé të́'ë kja të́jë k'o

Nú má... kja mí ts'íjk'e gó má 'nú té'egö ñí'i né'egö ndéxi yó jñôna k'o mí 'ä̀t'äji k'o mí sí'igö dyá pjérk'o mí sô'ogö ndéxe k'o rá jñákji ndé mí sí'i yá..., yá mí ñěs'e. Eh, núk'a dyá mí né'e ngéjo 'ó jmǒ'o ndéxe k'o pédye k'a sǎpjü k'o, k'o síji nú kué'e dyá gó mí sí'igö k'o dyá mí né'egö k'o, mí sô'o gá jók'ü k'a í ndzhöjk'ü má... rá pǚndzü mí ndzhôjk'ügö ngó rá dyǒjo. Eh, ñéje nújnù k'éxo k'a mí..., k'a mí tö̌m'aji dyá mí sí'igö k'a, ndé mí sô'o dyá k'a, nú k'éxo k'a mí 'ä̀t'ä mí nána k'a mí 'ä̀t'ä k'o yó b'á'a k'o mí téb'iji k'a ndzhä̌nä nú k'a sé'e mí sí'igö k'a dyá mí sô'o k'a, dyá k'a má mí tö̌mba rá ndómaji nuts'k'ó dyá rá sí'igö porque jó... má dyójo, rá sôk'ü í mǘb'ü ngó rá dyójo, ngék'a dyá mí sí'i'gö k'a péndezhe yó jñō̂k'o mí rájk'oji mí, mí sí'i'gö dyá pjék'o mí sô'ogö

Nú sopa nú k'âraxü k'a rá síji à jñíñi e dyà como que rá pích'ö̂tü o k'e rí sí'i má rí í né'e rí mā́mā k'e gí sî'i tjòjátso porque rí má'a chö̌m'a rí má sí'i 'í'o en... Nuk'a mí especial má'a ngó ngéjo bendición porque yá tújmüji, yá pö̌rüji, jyásma ò ndéxe yó pǎ'a sí nu të́'ë, cada que síji porque yá como que rá gá mbö̌rüji ò ndéxü o k'e b'ǚb'ü të́'ë k'o rá kógi para pö̌rüji a veces pö̌rüji p'é rí xíji pâra. Eh..., má yá gó mbár k'a nája yá rá mâ'a gá ndôm'a, b'ǘ má yó të́'ë k'á 'àjmé k'âráxüjmé juā́jmā jângo pód'ü, a veces pǒk'ü má gi xípi rí má chö̌m'a, a veces rá dyá k'òtjo, k'o ndéxe nú mä̌b'ä, k'a rí sí'i ngék'o rá kuěñe k'a tjòjátsü k'a nú sopa, k'a nú k'âraxü, k'a rí sí'i k'o dyà como que rá 'ídyá ndéxe yó jñíñi sí'iji jǒküji jângo gá jǒküji à, à San Mateo. Í ngék'o mí, mí ná kíjmi porque nú, nújnu sabor k'a nú má yá ngó b'ájnu mí k'i pǘs'ü né'e ná kíjmi mí tjòjágots'ü rí si, má yá gí sí'i mí, mí s'ǒk'a tṑsü k'a í mä̌b'ä k'a gi né'e dyà k'a rí sík'a, ngék'o núdya yá xíji mí especial gá k'âraxü, k'a sí'iji à jñíñi, jyà k'a k'o nú k'âraxü k'a sí'iji

Nú k'a 'ä̀t'ä nú válidor à jñíñi k'a cúpagö yó të́'ë má yá gí nestágö rá má jyón'i yó mbóxte í má jñò'o ñâk'o mā̌māji pero dyá ndá ñéts'e pjék'o máji porque ñâxto yó të́'ë k'o má ñábi k'a, k'a 'ä̌rä rá pâra k'o rá 'ùnü nú, së̌ts'ë ó nú permiso 'e më́ji k'a nú së̌ts'ë ch'eb'i k'a ngék'a nú permiso í kjó'o rá ndúru t'èjà'a m'áxk'e í yó... í ndòm'a pá'oriji yó, yó ndíxu, yó xútǐ'i k'a rá míjm'ibi ná tǐ'i k'e í póji yó táji ndé'e cúpagöji nú válidor pero ndó má nò ñá'a máji, nuts'k'ó mí tí né'egö k'a rá 'ä̌s'ü pjék'o rá 'ómáji pero dyáji ñé ts'á'a pjék'o, pjék'o ndémaji. A veces yó 'ä̌rä rá jñá'a, a veces 'í'o porque mânch'atjo gá ñábi k'a nú të́'ë k'a, k'a nú mbéch'ijuë, k'a nú í yá sea que ngéjnú tá'a ó que ngéjnú nána k'a rá mí'b'e para que rá dyä́rä k'o jñá'a k'o, k'o kjë̌m'e conforme k'e rá chǖ̌t'übi nú tǐ'i máxk'e 'íyo ó k'e rá ndä̌rä o k'e pjék'o rá dyö̌rk'a pa yó rú chǖ̌t'ü má k'e né conforme de acuerdo k'e rá dyójt'e chǖ̌t'ü dyá kja nú, nú válido, dyá, dyá k'a nú válido 'é ndó rá ngö̌s'ü nú tá'a, nú b'ë̌zo, nú nána k'e yá ndä̌rä k'e má rá ndǚrü k'e já'a pero k'e rá chǖ̌t'p'ubi dyá rá má nú tá'a nú b'ë̌zo k'o, k'o já'a k'o 'í'o. Ngék'o jë́'ë t'ǚnxü ñé k'o yó válido nà ñá'a nà 'ö́t'ü rá ñá'a ndízik'o yá ró ñá'a yó táyo tí'i k'o rá má dyórji nú ndíxu, nú b'ë̌zo, ngék'a jé cupágoji k'a nú válido à jñiñi k'a

I k'a í manualidad k'a rí 'ä̀t'ägo k'a rí né'egö, ngék'a rí juë̌zhi, rí juë̌jch'i yó, yó má kris'é, k'a rí juë̌jchi yó májp'e ñejo kjö́s'ü. Má yá gí mbáne má ndásíji rá 'ä̀t'ä jânge gá kjâ'a k'a gá néji yá rá xísi rí né'egö nú rá 'ä̀t'ä rí dyä̀t'k'ä rá 'ä̀t'ä, ñe k'o jé rí kjâ'a ó gó, jó'o má jíyo rí pá'a gá má tǐ'i, rí pá'a juǐñi 'i'i ts'íp'e í k'o yó k'a rá à tjǐ'i, rí pa títsp'i yó, yó jyó'o à pístë k'o dyá pó'tji ó ngéjnu, ngék'a rá pójtp'ü, eh, má yá gí jângaji rá pěnk'a má nú rá m'áxópk'ü nú ngôxti, eh, dyà rá d'ákji rá né'e, rí xík'o rá né'e zénguazü porque b'á 'ē̌jē b'a nés'e k'o 'iñídye pá rí rá k'o ts'ín'e k'a 'íñídye. I rí má ngó k'e 'órü pójo porque yá rá, yá rá juǐñi ó k'e ya rá pójp'ü yó ndéje yó jñôna k'a rá jñôni, rá tjísp'i nú lámina jângo dyö̌t'üji, ngék'o rá jó'o para que rá ngâraji dyà rá sódyeji, ngék'o jé rí 'ä̀t'ägo à jyâsm'a k'a rá 'ä̀t'ä má, má dyà jângots'í gá má, má xôra pero má rí pédye xóxtjo e mbára ndzhôgü k'a ndó rá kjâ'a dyá k'o. Í ndó tjójoji, este..., ngék'o jé ri kjâ'a ó k'o jyâsm'aji í manualidad ó ngéjnú ín k'e hacer e pìdya, dyá k'a ngǔm'ü má rí kjâ'agö

"Nú té k'a mí né'egö rá sî'i k'a mí jyä̂rü ná kjím'i e ndéziri kích'i pjóxti ná jóko zá'ajü k'a xíts' já'a k'a sé'e nú té nù 'úntë'jë mí jyä̌rü, jyä̌rü ná jó'o y ngéjnu dyêntëjë ná kjâ'a k'a të́jë xíji tabaquillo ndó pâraji por pòjk'e xíji ""Té de Monte"". Eh..., ná, mí ná jó'o gá jyä̂rü, eh... ndé pjôxk'ü rí, rá... limpiats'üji í riñón, í jyô'jo ñé k'a... k'a ná xíji este... Sacramento..., nukjá, nukjá sí té 'ó juā̂̄jma kja 'ó'o síjs'i k'o pero dyájkjo k'e rá gá té, eh... núk'a xíji jyä̂rü ná kjíjm'i jyä̂rü, este..., ts'á k'a menta, ts'ák'a b'á jûru. Eh... nú kjájm'a ts'ák'a dyá yó tédyo pópjüji má b'ǚb'ü yó exameji rá ts'iji mí ná jó'o rá kjâ'a má ts'üji í nervio ní k'a gí mbéñe k'o rí ts'ôgü ñé'e exame 'í'o rá tranquilizagötsí nú k'â'a rí sí'i né jǒtjü tjǖ́ga rá mbéñe k'a rí kjâ'a nerviosa para que mí k'i xûrü k'a rí 'ö́pjü para que 'ö́pjü rá k'e, rí síjm'i jôt'ü k'a mbóxk'ü 'ī́jī y má dyá rá sôri 'ī́jī. Má pjék'o rí ts'á'm'a dyágu jyâs'ü mí relajadots'ü ná jó'o dyák'a jñú'u Sacramento pero, pjék'o rí mângo dyá pjék'o mé rá tì'i, té k'o jângo pó'o ndék'a dyá gú mbězhi, má dyí pâra pjék'o rá yá pjíño posí'i rí chǘjk'ü rí sí'i, pero má jyôndzo k'o dyǒk'o tsó'o rí d'ást'o k'o yá rí chjǘkj'ü dyá rí pâra pjék'o ná jó'o, k'o síji k'o í'o porque mbú ñó té pârgo, pero nuts'k'ó xíts'u mí nána k'e ngék'a jítsi k'a rá sí'i dyájkja mí ná jó'o. Dyà kjâkjü nú té rá mí ná jó'o gá jyä̂rü"

Eh..., à jñíñi má yá gó ndú'u k'a nája 'ä̀tp'äji nú xôm'a, eh... pa cupágöji ná... ná ngálo k'a, k'a tö̌m'aji rá mbót'üji, rá mbót'üji yá ró xûndzuji í k'a nú ngë́'ë rá jyês'i má yá gó ndá'a juǎjnüji k'a nájnú t'ângi k'a nú derecha nú nguá'a k'a no derecha, í rá mbë́ch'piji yó xêmpjo yá ró jyěs'i, dyá k'ó jó xémpjo rá mbót'i k'a nú nguá'a nú ndë́ch'ü k'a no derecha rá márcagöji. Núdyà k'a rá ngótji ná mòjm'ü ñéjñu mbǚ'bü k'a nú lado no derecha, ñék'o yó... ndéxe k'o b'ǚb'ü 'à mbó'o k'a nú víscera rá juájn'i k'a no derecha rá ngótji ná mójm'ü í ndéze k'o dyá rá má ngôs'i k'a nú... jângo rá ngóji 'éñeji, jângo rá ngóji k'a nú áñima, eh... rá má ngôs'i nú, nú ñǐm'e k'ó ndéxe nú cuero rá nǘsk'a má jêndze, dyá má rá jôjk'i jângo rá dyób'ü, eh... rá ngôji k'a ná tö̌xb'ítju, dyá ró k'a no derecha má rá mbǘs'i ná mòjm'ü dyá í k'í ndéxi k'o yó víscera nú mǚ'b'ü nú k'ǚrga é yó xêmpjo ñé k'a nú nguá'a pero ndéxe ndé ngéjnu lado no derecho, nú kjámaji k'e, k'a no derecha rá ndônt'e k'a nú ngôxt'i nú Gloria para xójk'ü nú ngôxt'i à la Gloria á ngích'i nú alma nú áñima, e k'a nú mbójk'a nú ndë́ch'ü mí rá jó'o rá kū̌xu ná muë̌'ë ngék'o rá, rá má mbǚs'ü nú ngôxt'i para que rá s'ôgü nú ngôxt'i à Gloria, rá sôgü para que rá ngích'i nú alma nú áñima rá ngích' já nú ngôxte síño jêns'e rá mîbi mí k'a ndé siño jêns'e ngék'o dyá rá mája k'a ró sônt'e. Ngék'o juájnuji nú ndë́ch'ü k'a mí ná jó'o gá mójk'a í nú ngálo para que rá ngóji para sôra xójk'ü nú ngôxt'i à Gloria, ngéjk'o cupágöji má gó dyä̀jtji yó... nú xôm'a nú áñima, jé gá kjâji k'o à jñíñi

Yó añimále k'o síji mí së̌'ëgö ndéxe ndé jǔsp'ü yó tjṓ'ō ndé, ndéxibi jânge rá chjū́'ū má yá gó má t'ä̀ji mí 'ä̀räji ndó kjä̀t'äji síji ná, ná dyó'o k'a xípi k'a ñáb'ü ñó'o basura, ró síji ná dyó'o k'ax ñò'o tejón, má yá gó mâ'a rá má ndǘrü yó jyó añimále yá rá xípji mě'e á má núji yó áñimale yá rá chjë́ji rá nàk'a 'ótü nàk'a mbépja í tjó'o síji ndzhǚnü k'a ndé xípji chǎt'a tsják'a nú b'éjña. Ndó, ndó síji nà mâ'a yá gó xípji, ya ró 'ékua chǎtajmé yá rá mâ'a né'e k'a ngǔm'ü, yá rá ndǜnt'ü nú ndzhǚnü mângo 'íxi mí 'ä̀rä, yá rá ndǜnt'ü mbó rá jyǔ'u, yá rá mòji rá ngǘjnü rá móji k'a íngǔm'ü, ñeje ná pjâd'ü k'a xípji paloma porque ná t'ö̀xü ná pjâd'ü. Má yá rá mâ'a tǘndǜnt'ü mí jódk'a dyá rá mā́'mā, má sí yó 'ä̀rä ngék'abi k'e ínch'í'igo mí k'í kjǘtkjü, e mbék'o yó añimále k'o síji i së̌'ë jé rá ñǒsp'ok'o yó tjṓ'ō

"Yó tǐ'i k'o kjâ'a gí té'e dyá yó kjë́'ë dyá yó, k'oyaji ts'í b'ótáji yá nú'ugö ts'í b'ǘsüji, eh..., dyájkja 'ā̂ndā ñáji ñá'a porque dyá gí pá'a pë́pjiji k'o nà nguârü dyájkja, dyájkja pë́pji à jñíñi, b'ǘnk'o pá'a à Bṓndo ngék'o pá'a Norte, dyá, dyá gí b'ézhi nú jñátjo, má yá gí nǚrüji dyá k'a mḗjm'ē nǚrüji ná jó'o, mā̌māji ná jó'o í dyá gí pójp'üji k'a ts'íjk'e dyájkja mḗjm'ē ""mazahua jñátjo natural"" dyá gí pójp'üji gá nǚrüji, dyájkja nǚrüji ná jó'o jângo má kjâ'a mí jíngua, porque kjâ'a gí xôrüji o porque dyá k'a yó tá'a dyá k'a jíchiji ná jó'o dyá gí kǖ̌xp'üji k'a ts'ík'e rí jêngo, dyájk'a mḗjm'e jñátjo ná jó'o, ngék'o gá mbéxi k'o nú jñá'a nú mazahua ñék'a mḗjm'ḗ nǚrüji ná jó'o"

Nú téjm'e k'a pasíji à jñíñi ñé k'a mí tí né'egö ngéjnu téndzhe zhàxtjü ñá... ñâxto má s'úp'a síji, ndéxe gá kjâkjü ndé, ñâxto má s'úmp'a í yá ndéxe yó zǎnaziji yá ndéxe yó zǎna té'e k'a nú xáxtü porque těndzeje k'a ñä̌nä kjôrojo k'o ngék'a ñä̌nä ndáreje k'a ínch'ë́je ñé kjâ'a kjôtjü. í ngék'o yá ndá síji ndéxe nú kjë́'ë, eh... nú kjâ'a mí ná jó'o gá jyä̂rü ñú 'íxtjem'e, eh... ñé k'a nú tö́xtéjm'e k'a ná tö́xü yá mbétö́xtjo k'a kjǘnüji yó póxpë́ch'o yó tö̌s'on'a k'a ná dyä̀t'äji nú téjm'e, eh... yó té k'o mí sí mí jíngua yá mi síji azúcar yá mí, yá mi 'ä̀tji k'a 'ṑ'ō ngék'o dyá ndá mí sódyeji nú azúcar, eh... ñé k'a nú ts'í kjâ'a téjm'e k'a xíji ts'ímbójtjo eh... ndéxe mí ná jó'o k'a në́tjṓ'ō, në́tjṓ'ō téjm'e k'o rí párgo dyá k'o yó té'e 'íxtéjm'e ñe k'a nú ts'íb'ójtjo k'a nú tö́xtéjm'e. Eh... k'a nú tsíb'ójtjo ngék'a rá páraji por ah... nú dyáxiji tûn'e azul pero nuts'k'ójmé rí párajmé por nú ts'íb'ójtjo k'a nú téjm'e k'a síji má yá gó ó nédyo té'e, ñë̌tjo téjm'e k'o rí párgo síji à jñíñi

A... rí kjâ'agö má yá rá 'ób'ü í rá, í rá pö́tp'üji pájnak'a rí xë́'ë má ndémp'a yá rá jé'kja rí jé' má yá rá 'óbü ngé rá juë̌ch'e nú sibi, rá a veces rí 'órü pójo Síño Jêns'e k'a dyák'o sjéts'e k'e dyà ró mí'm'i nú pá'a dyák'a. Í k'a, k'a b'ǚb'ü ná jó'o yó ím pjámilia k'o ín chí'i í méjch'e, k'o 'í í ndzhóm'a ñé k'o mí zǘnk'ü ñeje ndéxe yó të́'ë, rá sípje Siño Jêns'e. Pö̌k'ü Palesito k'a í jésgi ró míjme nú pá'a dyá, í ñe k'a yá rí, rí recibido o ñák'o rá só'o k'o rá 'ä̀jä í nä̀b'ä. Rá 'órü pójo yá rá 'ókü, í'i á... o pjǘndzhé'e ndízik'o yá rá 'óbü, jé rá k'â'a k'o má yá rá 'óbü b'á má yá gó jyâs'ü gá k'átk'o, rá 'órü pójo porque ró jyâsü ná jó'o ngék'o rí kjâ'agö k'o

Nú juez k'a nú mbë́pji à jñíñi ngék'a nô'o yó jók'ò chjū́'ū k'o yó juā́jmā, k'a yá ngájk'a jângo ts'ímétro k'a yá nú juā́jmā, dyá rá má'a nù'u ngé rá jôk'ü, rá má nô'o jângo rá dyë̌dyi jângo nú ts'í'i para que rá ngéjm'eji conforme k'a chjä̂jk'übi k'o colindante í jyá rá má nù'u k'e pa que dyá rá chjū́'ū yó të́'ë. Eh, ñék'a pjôrü nú të́jë k'e má dyá gó zó'o sibi rá mùjtju të́'ë para que rá juë̌nch'eji o dyé má jók'oji nú jñí'i má mbójküjü nú jñí'i rá má ñáji k'o yó mí juā́jmā k'o 'ùni permiso nà nójküji míxk'i 'ídyo o k'e má yá mběch'i ndé nú jângerga ts'á'a para que rá jôgü í ñék'a pá'a nǔ'u nú níts'im'i k'e k'o b'ǚb'ü ná jó'o kjo 'í'o o k'e 'ë́che kja pjôrü yó të́'ë k'o chjū́'ū. Ngék'a jë́'ë kjâ'a k'a nú juez à jñíñi, mí ná pǔnk'ü yó b'ë́pji pero a veces b'ǚb'ü k'o m'ḗ'm'ē kja yó b'ë́pji o b'ǚb'ü k'o ñáxtjo ó mério k'o mê'e rá ñǘjm'ü k'â'a yó të́'ë, pero jë́'ë yó b'ë́pji k'o yó të́'ë o jiùjm'ü nú jefe à jñíñi

Nuts'k'ó rí jä̌s'ü k'a rá sí'i má xôra, eh, eh técito, k'a jñū́'ū cedrón ngék'a rí sí'i má xôra e rí jä̌s'ü para síjme téxe í, 'í, 'í pjámilia

Nuts'k'ó ró nä̌gä kja ín ngǔm'ü, este... dyà rí pâra jü̂ngü gó... nú chédye nú escalera k'a mí b'ǚb'ü gó nä̌gä ró k'ósk'o à xôñi dyà rí pâra jü̂ngü ó ró nä̌gä, eh... májm'ú só'o dyà mí b'ǚb'ü à jǔm'ü. Eh..., después yá k'a ró sôro m'ânga ná jó'o mí k'o 'ö́gü e ín xǐm'a tjâ'a dyájkja mí sôro, ró nânga ná jó'o, dyà mí sôro ndzhôd'ü kjâ'a ró má k'o má'a, ró má'a, este... rá nä̌gä ná b'ë̌zo k'a doctor yá gó xíts'i mbék'a rá gó kjâ'a, né k'a ró... ró nä̌gä

Nuts'k'ó ró má ró mójm'e k'a níts'im'i ró má 'ä̀tjmé ná, ná córona para, para rá pǘs'i kja níts'im'i à ndzíbidya ró mójm'e, rá má 'ä̂tjmé nú ndä̂jnä ró má ndzhójmé, pero má 'ö́xm'e nù para rá... ró 'ä̀tjmé nú... nú ndä̂jnä í ró má 'ä̀tjmé tjö́mëch'i k'a jñíñi, ró 'ùjmé k'a níts'im'i téxe yó të́'ë k'ò gó móji kä̂gü sîri ró 'ùjmé téxe yó tjö́mëch'i gó ndés'eji